Pues neh nikmawilia tlen ahwatl porque nekan cuando achtoh nitzikitzin onikatka, ompa oninentinemi ich milioh, tos amo onikitak ich onikitzki se tlen nekan ahwatl tlen pintomeh xoxowik iwan nekan kostik, tos axka chon nikmawili nochi awahtli, nikmawili tlen ahwatl tliliwik, tlen kahwentik, iwan tlen kiliah techichinih. Pues itzkuintih igual nikmawili porque kanah tich ichan tias, tla itzkuintli tekuani pus oma mitzonikxitetexos.